Achi sən ndɨɗa sai naigani fadagn ko manɨa yalatiimɨn ndiknai kokuma yalatiimɨn, to achi karkadi ngən mɨ gə hɨna madə hɨna dzuu amma sai ga maɗin nda hala wurfinyi nəə put ndama shiɓwan, hɨmɨn ka bvəkinkɨn put, hɨmɨn ka vəkinkɨn ndatətən hɨmɨn ka vəkin kɨn dɨkɨduwa. To, kabu dzadɨ ganə <hesitation> vekingɨnə shiɓwan nggɨ putəkɨn. Achi ko sən mbojiye nə'ə dzə'ə ka-ka mbi ingəkin ko səə nə'ə də'ə hɨmɨna gadəkin hɨmɨna po'əꞌə hɨmɨna gadəkin. To ma ɨəən tə'ə wadɨn mokɨn a kɨrə tan hɨn mɨ nda mɨ gə lənə nggomnati amma nggɨ nə'əgən tɨn ba ka gə lənə nggomnati. so achi sən lənəgin nə'ə dɨga hoɗa gəgə ganə. Ndɨɗangən fətə tsu, <hesitation> hɨn ka dɨmadɨkɨn put put a hinə mɨ mgbə'ə pu'a fɨtə nə'a <hesitation> adu'a putəkɨn, dɨmadɨgɨnə. Dzɨgɨnə ka haa nəə, sena yagamɨn <hesitation> sənəchi shichi ndama nzankɨn ka ha hiɗa nə'ə nggwaɓ nə'ə, tɨchi gɨ ngga'a, sai hiya fo shiɗagu ka zɨmtakɨn, dɨkɨnə magɨrshegu ka zɨmtakɨn, dɨkɨnə kɨlangəgu ka zɨmtakɨn, to ndang ndagən ndɨɗangən sa'echi tadə kil fərə hɨn ka dɨmadɨkɨn ka dɨmadɨr hɨna dzɨ poəa hɨna dzɨ naya waya ko nggɨ minti mɨɗɨəngmaashi, hɨna mbaɗa mɨnə mɨnia a hoɗə. Hɨn mɨ taɗya shiɗəgi nɨ tɨn nə kam minya hodi. Achi sən dɨmadɨkɨn tsu hɨna dɨmadɨ. To dɨkɨduwa ma saekɨ'e nəə mɨniaga ɓariye nəə ji ka lənən ga mɨniukin, <hesitation> gəgɨmɨn shiɓwa kɨduwakɨn. Ga gimɨn shiɓwa kɨduwakɨn, to hɨmɨna pohə'ə hɨmɨna nza'a. Ma bəriye nə'ə. to ndɨɗangən fətə hɨn ka dzɨkɨn a və'i nda fətən amma taɗa ko dugu, masəə kpaichi. A hɨn mɨ rə <hesitation> shigi nggɨ dzɨkɨn a və'i ndafətən hɨna ban hɨna nyifə, ama fatetu achi tɨn uya rə tsu achi sən lənəgin tsu hɨna pohə'ə hɨna gə. To dɨkɨduwa ndɨɗangən hɨn ka dzɨkɨn a və'i, gəgɨchi, <hesitation> achi ndɨɗangən fətə hɨn ka dzɨkɨn a church, ga maɗyainə karkadi <hesitation> fwafwaaɗə mbuyaganə a hoɗə. To achi sən səə gariə hɨna pohə'ə hɨna gə. To ga mbə inə səə gainə, karkadi taa mbiɗə hinə a mɨnə tsikə hinəa pohə'ə hinəa <hesitation> gə adu'a dɨggba'aginə kabuu ko wo hɨcha dzuu a və'i. To ga karkadi taambiɗa nə'ə daga saekunan kagan mbə'inə orkɨn nda fɨtə mbangɨ ko wo dzɨn gənkɨn a və'i. To, daga karkadi tammbiɗə nə'ə haa pu.